जो आमरे चाय के आरे हौँ। तातुका या काम हौँ तातु लाइ अमेर लकड़ी काटु तेरी चलानक दुई लोग लगा।